<hesitation> Tekniky agnatonoagna hagniny zao e mba ahatônga hoe tsisy ampatahotry hanigny igny kaofa masaka e, <hesitation> vôlohany ndrindra kalôngany e, mila <hesitation> diovigna tsara kalôngagny <hesitation> le hagny, sasagna tsara de avake koa le raha ampiasaignao, le fitaovagna ampiasaignao hagnatognoagna agnanjy e sasagna tsara koa de atao ampy afo tsara de ambela elaela amina afo ake zegny hoe atao masaka tsara zay vao hihohagny.